Iye pura wanre engka diaseng risoles mebbuqna marippeq nasabaq maegapa wettu nala pammula didadaraq i doloq oliqna nainappa dipakkecceq narekko pura ero liseqnasi dijama narekko eloqkiq pareng i lame lame lambaq dipolo-poloi doloq mabiccu-biccu eloq to dipareng daging dipahalusuq i narekko eloq tokkiq pareng i lassa dinasupi doloq nainappa dipakkecceq iyaro liseqna purana dipolo-polo lame lame lambaq e dibissai nainappa ditumisi dipannasui doloq narekko mapecaqni nainappa dipattama dagingna nainappa dipattamato lassana nako pura i deq nalangsung diliserri dipakecceq to i doloq narekko makecceq maneng ni nainappa diliseki dibentuk i madeceng pura ero dibbukeqsi passapuqna passapuqnaro deqna seddimi engka dua Tarigu doloq dipaccoloq deqna maccoloq e ga deq to na makentalaq engka to passapuqna tepung panir purai dibentuk dipattama i dipassapuqna terigu e pura ero dipalecceqsi dipassapuqna tepung panirna deqna pura angkennami koro narekko pura manengni disapuq pura dilisekki nappai disanggaraq iyero narekko disanggaraq i deq to makkedda magatti siseng nasabaq deq amma na matasaq maneng diitai to nasabaq mamanguq amma i deq- deqna macantik narekko mamanguq i pura disanggaraq dipamit- dipamettini minyakna nainappa ditaroni mulleni dianre